والله نصيحتي لك يا حمد آآ يعني الآن تخرجت وانت ما شاء الله الدرجات كويسة. حاول تكتب سي في. خليه مكتوب بطريقة احترافية وبعدين شوف شي من المواقع هذي اللي فيها إعلانات وظائف حاول تقدم فيها ولازم تصبر. وتحاول يعني تحسن في السي في كل كما في شركة جديدة تختلف عن شركة أخرى غير. حاول يعني تحط في السي الأشياء اللي تشوف انه بتعجبهم. هذه هي الطريقة. ولازم من الصبر والمثابرة.